Sɛ ͻkɛba no dɛ menye obi a onyim abakͻsɛm nto nsa ndzidzi a, obi a mebɛpɛ dɛ menye no bͻto nsa edzidzi yɛ obi a onyim abakͻsɛm fa me tsetse kusum amambra ho. Siantsir nye dɛ, mebɛpɛ dɛ muhu amambra a nna hɛn tsetsefo no yɛ na medze atoto nsesa a aba wͻ hɛn ndɛ ndaambafo hɛn asetsena mu. Na mehu nsonsoree a ͻda mu.